Cunosu pa ël curry, l'e al e 'na spezia chë mi dovru pa e cuindi sai pa cum a s'fa a fe üna salsa al curry, sai propi pa di